சமையலறையில் நீங்கள் காணக்கூடிய சில பொதுவான வகை தட்டுகள் மற்றும் அவற்றை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும் டின்னர் பிளேட். பயன்படுத்தவும்: இறைச்சிகள், பாஸ்தா அல்லது முழு உணவு போன்ற முக்கிய உணவுகளுக்கு பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் மிகப்பெரிய தட்டு. இது பெரிய பகுதிகளை வைத்திருக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் தினசரி உணவுக்கு சிறந்தது. சாலட் தட்டு. பயன்படுத்தவும் டின்னர் பிளேட்டை விட சிறிய தட்டு, சாலடுகள், அப்பிடைசர்கள் அல்லது பக்க உணவுகளை வழங்குவதற்கு ஏற்றது. இது பெரும்பாலும் லேசான உணவுக்காக அல்லது படிப்புகளுக்கு இரண்டாவது தட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இனிப்பு தட்டு. பயன்படுத்தவும் கேக், பை அல்லது பழம் போன்ற இனிப்புகளை வழங்குவதற்கு ஒரு சிறிய தட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. உணவுக்குப் பிறகு ஒரு சிறிய பகுதியை நீங்கள் விரும்பும் போது இது சிறந்தது.